अधिवासी भाषा माँ फूलें नाम जो सो गुलाबन फूल कौमलन। फूल गेंदान फूल जो सो तीनंघजारन फूल कोई है ते नाम। सूरजमुखी ने फूल फिर चमनेली ने फूल ने मोगरा ने फूल। खुशबू वाला रहे गुलमोहर ने फूल जनधार फूल आवे ने। चम्पा ने छे ने छे अर एक रात ए गंधाये रात रानी छे। <hesitation> परकार ने फूल आवे।